:Mor :gwlor-nyor: :or 'ble-a :soon'+, :or 'ble-a gbalor:+, :or 'ble-a <hesitation> :nena: deh, <hesitation> :nena: :deh+ klehkpeh :en :ne-a 'nor :gwlor or 'ble-ih-a, kplen :an mu-a no-' eh-: mu-eh no-' 'de en 'ye :on yubo:. :mor zorn zen no-eh <hesitation> en 'ye-eh yubo: en :mor :a 'ble nyor. :an :yeh se dii-deh 'ble :mor :on 'ble 'peleh buo-:, :on 'ble :bhala-eh :ta 'o 'nyi-ih-uh. <hesitation> 'de en deh di 'da eh-: mu-eh no-' en 'ye :on yubo:. <hesitation> 'yu-yu: nyor-a na-dih-a :or no-a 'yu :paluh' :mor :on :za 'o 'bhlee: yor-eh :on 'nyi or zorn bo, glu taa gor :on :za <hesitation> 'floror' yor-eh <hesitation> :on 'nyi or, kpor+ 'sororn' kpor+ taan <hesitation> :yee' or yubo on 'weh. Eh-: :korn 'be kpa <hesitation> :soon'+, eh-: korn 'be kpa :soon' :a 'ble-a <hesitation> dha 'bluhba ken. :mor :on taa-ih di-deh 'nyi, :yee' en na :on bo. Gbe 'jeh :ne :daa-a 'je :ke, 'on :baa or-: 'meh, <hesitation> eh :gle 'o 'weh, 'de 'an 'de-di :on :ne-a 'nor <hesitation> 'de or 'yle or :ta 'd yi or :ya 'de gbe. Deh or :yaa 'de gbe, :yee' ti 'o ti or-; :dhe-dih Or zi-dih dih, :yee' 'mor :ne 'o :or :dhe-dih, 'an-a' zi-dih dih 'on no 'yu-yu:. Di-deh: 'on 'de-a mu 'on 'nyi 'an mu :za 'on 'ye gbe :dao' 'nyi,'an mu :za 'on 'ye gbe 'nyi, :yee' :ka 'on no-eh :nooo:, 'on 'nyi-eh dii-deh+ :nyii:, :yee' 'an 'de-di :klaba' or 'ya-eh 'de <hesitation> :or za-eh 'de 'duhba :or ya-eh 'de, :ka or ready-a or 'ye-a mu, klehkpeh klehkpeh <hesitation> eh-a po-or wlu po :neheh' <hesitation> eh 'bor or wlu bo :po-eh 'weh, or :due' or-a' gbe, eh 'bor or wlu bo po-eh 'weh. :eh :mor 'kwiae'-a ih :glaba: :kwiae' :or :ya-a 'de gbe :or za-eh 'bluhba: 'sluh ken :or :hya-eh 'de 'de 'on :baa' 'meh 'da, <hesitation> gbe :dao' eh-' po wlu bo. 'Mor :or za 'o dii-deh :or po-eh :dehnmehn dih <hesitation> deh 'on :za-' eh-: 'gbe-a 'worn. :dehnmehn :eh :ne-a 'de nyor+ 'worn, <hesitation> eh :mor kwehin 'o. :hehnmehn: :eh :ne-a 'de :on 'worn, <hesitation> :mor eh 'tuh dii-deh dih 'de :on 'ye 'o :za 'de <hesitation> :on 'ye-eh deh :an na-dih 'nor :gwlor' 'nyi, <hesitation> :yee/ eh 'duo: an :zulu:, :yor :or ne-a 'o or-a'a: 'nyi-eh deh eh 'ye-a di eh ma-dih or dhih bo :Eh po-a 'nynor, :mkor :an :za 'o deh :an 'nyi 'nynor or 'ye di-deh dhen or 'ye di, :mor or na-a' 'klei', en 'dae:, en-' dhih en :za-a' dha 'bluhba ken, en 'da nyor :or 'ble-a deh or-: :an na 'klei', ka :soon'+ 'da, :soon' 'da nyor :or 'ble-a deh or-: 'an na klei'. :yee' gbe 'da, 'de 'kpa 'worn 'i 'pebeh'eh :weh 'de nyor-a po 'o gun dih. :yeee' gbalor, gbarlor 'da, :an 'ye 'kle, an kplan zuu: :weh 'de :na di deh. :mor :on 'da 'on se 'kle 'ye 'i 'on :se-' zuu kplan 'i 'o :yee' :on :se-' deh :korn 'i 'o. Pobo 'o gbalor :or 'da :or :bo-a', pobo: deh gbalor :za-a ya, :yee' :dha eh tba- a dih 'de gbalor :za-a' deh :daa :on yubo 'o 'weh :e? Eh :mor, nyor-kpalu :due' or :ne 'o gwlor 'di, :yee' :bhaon: yu-a 'wlii 'kako' me-: or 'dei' :boi' :on :ne-a 'de gwlor-a 'for bo on 'yli, on 'yli-dih :bhaon: yu 'de-dih. :yee' :ka on yli-a :yee' nyor-kpalu :or po-a gboluhgba' or-: on 'da :or 'yi 'o gwlor, 'de on :pa-dih 'zorn-dih <hesitation> on 'nyi-or 'wlii :eh mor an 'de-de <hesitation> :or no-a on vehn 'i <hesitation> or-: 'jlu 'ye kpon. Or-: gbouga' 'ye kpon, dhih 'jeh-a dhih 'jeh gbouga' kpon or, mor <hesitation> or se 'wlii deh 'i yubo:, or se 'kako' deh 'i yubo:. 'De or 'da :ao' 'on 'worn-', deh 'an mu-a no-' eh-: :dhe-dih, 'an mu dha gwlor 'wluh-', 'de 'kwla 'de 'an mu 'ti-' 'mor-: 'dekorn: 'an-a' 'nynor-:. :yee' :ka or 'wluh-a gwlor 'de or mu or ti-a 'de 'kwla or-: or-a'a: 'nynor-:, :yee' on kpa gbalor:, gbalor-a' 'jeh or 'nyne :mor :kule:, on no 'chuh+, 'chuh+ :dhoo: 'sororn' taan, 'nynor 'meh-', or :due' gbai or-: 'blu 'bie', or :due' gbai or-: po 'de 'nynor' 'de 'bie' 'di. :yee' :ka on :ne-a 'de 'de on no-a 'chuh+ 'sororn' taan nyieh, <hesitation> or 'beh 'dlou:, or mu 'de 'dlou-' or :za 'de nomor bi on no :feon: ken-dih :puh :puh, 'de or :dhe-dih or 'da 'a! 'An nomor :daa 'gwie: 'yluh bo or glaa'on :mor 'an 'nynor se 'meh :dee :yee' or ne-' 'ton 'o, or-: :dhe-dih 'an 'nynor 'meh :naa 'o, nomor :daa or-: 'on :due' 'an mu 'na-' 'o, :yee' or se 'ton-' :ne 'o. or to-a :dou'+'de 'gbu de :yee' gbalor: :or :ne-a 'de :yee' or tba keleh-nyne 'i or keleh 'kor, 'kor, 'kor, :yee' or gele-dih, :mor or taa 'ye :dee :yee' or 'da or-a' 'nynor :or 'meh-a or-: 'o :or :sorn. Or no-a 'o 'de or 'da :kule:, gbalor:, 'de gbalor :oon', 'do or 'da,, Yle, 'de or mu 'de, 'de or 'da eh 'nyne :eh? 'De or 'da eh :se deh 'o, 'nynor 'meh 'o eh zi 'o, :yee' :eh :korn dhih :mor :on :dhe-dih 'de :an po :an 'jeh-a :porluh 'zorn :an :za-ih :an :za-ih :eh? So 'tali 'o dih 'o. Deh :on 'ye-a no :on yubo-eh :e? <coughs> :jimaci' :eh mu 'de yi-' :yee' 'duo: nomor bi :a 'ye-eh gwlor kpa 'o nyor+ :on :ne-a 'de gwlor on-: mor-: <hesitation> a 'ye gbleh worlor: a <hesitation> 'ye wlu ken-dih zela: 'o. 'De or 'da :ao'. <hesitation> dhih 'jeh-a dhih 'jeh :ka or 'duo:-a nomor bi-' or kpa-eh, 'de or 'da 'an-a' gbalor: :or :ne-a 'o 'on bo :gbalie: 'i or-: mor-: :a 'bla :manua 'weh, 'de on 'da :ka gbalor-a no 'de or-: nyor-: 'de an ble :manua :eh? :ka a-: 'mor-: :a no-a :a bla-a :manua ka 'an-a gbalor: :or ne-a 'o 'on bo :gbalie: 'i an 'da-dih :kule' or-: 'mor-: :a no :an bla :manua'. 'De 'keen 'da :mor a mu 'nyi 'yu :dao' or 'yle, 'de on 'da-or 'de or mu 'de. 'De 'keen 'da :kaa :on 'da :eh? 'De or 'da, 'on 'da, dhih 'jeh 'o 'an gbalor :or :ne-a 'o 'on bo :gbalie: 'i 'an 'nynor 'meh-a or-: 'mor-: :a mor bla :manua'.